No edimäne asi, miä päähä kargas, om üts suur mahlakas apõlsiin. A sis tulõ viil ka pääväminengi värv ja päävänõsõngi värv om pihlõnõ. Väega illos värv. Nigu tõtõstõ üts mu lemmikit värve.